Në Kosovë ka rreth shtadhet deri niqin lloje të peshqve. <hesitation> Shumica e tyne janë në ujra t'ëmbla, si n'liqene edhe në lumenj. Peshqit ma t'zakonshëm janë pastërmka, trofta, peshku i kuq edhe peshku i lumit.